E dinôsore zany moa da e zakaindreo e misy atokotry izy io taloha, iaho sy de mino loatry fa gne karazany mandeha ame dessin animé zany roa avao e karazany lalako, gne tyrex izy ame tiranosaure fa da sy aiko hoe ino moa zany e mampiavaky an'azy io, zay avao e karazany.